التكوين-تكوين المنظفات ءء من الخل <hesitation> والصبون السايل موعين ونجيب ليفه ونعمل بي الفرن نفضل ننضف في بعد كدا نجيب أماشه نمسح بيها الفرن وكجا بئا تمام الفرن هيبئا جاهز للءء